<noise> Gny kolotsay Esagnoly <noise> dao da fa-fahaiza mamboly vôloboky. <noise> Reo <noise> anisan <noise> mpanondrana divay matanjaky am zao tontolo zao.